<noise> Gny tombony amin'ny misotro divay lafo vidy moa izao da ''rendrarendra"tsy izay, <noise> fa da hoe mba miay hanao izay lafa misotro azy. Henonao soa gny tsirony. <noise> Arakaraky ny mahalafo azy gny mampalaky mamo ategna koa. Da izay gny tena mahasoa azy. <noise>